Tëtäguasu Chile oñemofunda mbia Pedro de Valdivia ndive, kuaeko pañandepomokoi oretipe mopeti eta pañandepopa irundipa mopeti arasape <noise> kuae <hesitation> oako valle del río Mapuche iyipipe icapital jaeko <noise> Santiagode Chile jaeramiñovi kuae tëtäguasu oï iguasu pasífico iyivirim, kua tentape <hesitation> tanta oyeu guandaka avati kumanda kua tëtä yaikuaa oime oiko jokope mbiareta indígena kua tétaguasu oyemboyao oiko vaera Chile jaeko pañandepo mokoi oretipe mopeti eta juripopa pañandepopa juri arasape jokuatiempo oiko gobiernora Director Supremo Bernando <hesitation> <noise>